Ny morotsiraky amin'ny faritsy Espaina iny agny zany da tena ahità toetr'andro mafana sy mando fa ny agny f- ny tendrombohitsy any kosa da hita ao ny ririny mangatsiaky sy ny fahavaratsy maiky. <noise>